لازم يعني كل ويحد اكون مثقف الى ابعد الحدود كل امور كل امور الحياة خاصة لازم يكون العالم يكون فنان بشغلو والفنان يكون عالم بشغلو حتى نطيق انو هذا المجتمع نطيق نسيطر علينو نوجهلو الرسالة الصح الي تفيدو وتفيد بشكل عام المجتمعات الباقية.